اه أول شيء نجول له أنا واجد حريصة على إني نكون جزء من الفريق المميز هذا، ونجوله أنو عندي مهارات في مجال العمل هذا وعندي قدرة على قدرة إني أتعامل مع التحديات بشكل ممتاز ونبي <hesitation> نشتغل عشان نضيف قيمة حجيجية لهذه الشركة ونتأكد من العمل الجماعي على أعلى مستوى.